A fagnontaniany sarasara ity, laha ohatry ka hoan'olo sy managny zany izy io e da sara ka da tokony sinzaraigny da alefaso aty koa lo gn'anay fa ho an'olo kamo izy io sy mety loatry satria lasa hitavandra an'izay avao, sara avao zany anao magnisy effort zany anao magnisy ezaka hanao mba ahafahanao mitady harena amin'izay anao mba hitovy ame namanao.